Ny- gny fomba ataon’ny vitiky regny zao hamoronandreo hoe reo maromaro ao, reo manko amin’ny- am'vatandreo- am'lohandreo iny misimisy antenne zay. De iny am’zay karazana karaha hoe efa connexion entre andreo avao zany. De karazany hoe fa m- ino? Re vao misy vitiky ao de ohatrany fa misy sasany avao koa maheno anazy de fa misy avy eo, ohatraohatran’zay.